Ataoko hoe lafo aloha, gny nihitako aloha zany da gny langoustes, avy teo gny gana da avy teo gny vorotsiloza. Gny langoustes mety mahatratry amy efatraly dimy aly eo gny vidiny, gny amy restaurant. Gny gana koa efatraly eo, gny vorotsiloza koa amy efatraly eo.